Volagna ndraiky ediny izy aroa ambin'ny folo, manomboko janvie, fevrie, marsy, avril, mey, juin, juillet aout, septambra, oktobra, novambra de desambra faragny.